Nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛtsena wiase a krɔno na ewudzi ahorow nnkɔ do osiandɛ sɛ yɛdodɔ hɛn ho na yɛtsena ase wɔ asomdwee mu a dɛm krɔno na adze nyinaa nka ɔnnkɔ do. Ndɛ ɛbɛtse na iyi-iyinom roko ma oyi ɔman wei asoɛr etsia ɔman eyi dɔm a wowuwu nso ɔnnyɛ dɛm na migyedzi dɛ Nyame ɔyɛ Nyame no botae ma hɛn. Naaso ɔyɛɛ akwanhyia a osi a yennyi do tumi de" natural disasters" ahorow a osisi ne de me- megye dzi dɛ <hesitation> ɔyɛ dɛn ara a ɔyɛ Nyame ne nhyehyɛe otum si. Hɛn ankasa hɛn ndzeyɛɛ na ɔde ba bebree naa ɔdze ba. Bi so wɔ hɔ a ɛɛ, asaase ne- n'ano <hesitation> Yennhu ma ɔyɛe ntsi a ne nyinaa a de dɛm ade no de ba naaso krɔno na ewudzi dze nka yebotum esiw ano ntsi nkyɛ emi mɛpɛ dɛ mɛtsena wiase a ewudzi bia nnyi hɔ na yeenya asomdwee. Na hɔn a wɔsom hɔn Nyame enya kwan asom, hɔn a wɔbɔsom ndzɛma ahorow enya kwan wɔasom na hɛn nyinaa yehu hɛn ho dɛ yɛyɛ nyimpa kor a ntsetsewee biara nnyi hɛn mu.